Uj <hesitation> jun hé duyá kandanó, caldo kuñu ñuu xadakeno tinankin, xa ndakeno cilandro, dakeno zanahoria, uku iin deyú xa'á ngua taxi nguerza taxi energia inka deyu kuxhi verdura, ngueni verdura xada'á dachonro al vapor nu caserola xun xano xano nida kingui xhukaxi taxhi nguerxa taxhi fijor, inka kuxhi kanaixhi kaña yikui kaxi xa nguin caldo de camaron kaxi xañoño yunio koo xenondue no nduande atongo kaneno ñoo dake dakidá nonyeyo yá caldo de camaron dakeno tangui limón, dakeno cilandro dekeno ya'á kuii dakeno taá adii adii ún tá xhilili no xanó caldo camarón ini ini iin xhuyu kani ini ni xa'á xuyu nreyó xa ta fuerza.